ia, karazan̈̈a legioma ndraiky voankazo zen̈y ampanandramako ôlo mbôla tiako tsy dia, be mpahay zen̈y karà ataon̈y kônokôno; voankazo edy volan̈ino ty ai: kônokôno, melan, avô baobaby. Avô amin'jay legioma zen̈y karà ataon̈'ery epinara ery shoio roiogy àby io, karà zen̈y.